Ny karazana aretina fahita amin'ny saka ohatran'ny tsy dia mahafantatra loatra aho satria izaho tsy dia miolmpy saka, tsy miompy saka mihintsy